Izen ifɔɔn fi wat sas ni mi, yet izen ifɔɔn ifiu zen iyeng. Izen ifɔɔn ifɛ igang iyɛ. Izen ifɔɔn ifi gang iyɛ yet izen fɛ banet bɛs na narɔ zizɛɛt zizɛɛt. Banet fɛ ba nyes ntseet narɔ ntomong, ba bɛs ba ari, ba bɛs ba ari. Ikyɛng gi sak imi di fɛ iwat sas, izeen e ɔng nkyɔrɔk dot, bɛ ras nkyɔrɔk dot, ba ras nkyɔrɔk dot niren zizɛɛt, zizɛɛt kɛ ba bɛs ari, akwai anet fi ngɔn mi fɔɔn imi ku di ba, kɛ runneng ngɔn akak, kɛ afidang ngɔn ayi, izeene yɔng ne, ada bɛs wu nari ba da ku nɔk ifɔɔn. Izeene yɔng iwat kaakizen, nek ba nɔɔk ifɔɔn e ngma banet, ngma banet se ifɔɔn. Izen ikak ifɔɔn ikak, ba nɔɔk banet kima kyɛk, banet bakak kyem ba sɛ awo. Izen iyen ifɔɔn ifi gang iyɛ wat sas nek banet ɔng fɛ ba mi fɔɔn na matse, ba runneng fɛ ba mi fɔɔn na matse ba bɛ ri. Kɛ ba bɛ ri, isosok yin. Bayɔng fɛ akwai nsosok nfɛ na sa nasa. ba ras nsosok nasa, izɔrɔk izɔrɔk, ni zene yɔng Kɛ ba da ra kusonong izɔrɔk dɛ sɛɛn ngma banet na nasa, banet sa myak na nasa. Ka'angan da kyem abɛ kusonong kufi gang iyɛ, ifɔɔn ifi gang iyɛ ɔng yet ifɔɔn itek-itek. Ni-nizen fɛ ba bɛs na nayɛt ari, ak-nkyɔrɔk in kak fɛ ba ra, nfi tusung itsɔm, intusung itsɔm. Nizen e ɔng basɔ ka'angan, nizen e ɔng ka ngan ma ne narɔ kutsɛt, ama tsɛ sɛ itsɔm. Kɛ ba te tusung ifi tsɔm ni zeen e yɔng banet dot kyem ba nɔɔk itsɔm. Kɛba tɛ nsɔk nfaa, akak kyem nɔɔk nsɔk ntaat nek a sɛ itsɔm ba mi ne narɔ kutsɛt. Izeen e yɔng wat kaakizen. Izeen e yɔng, banet nye inok, izeen e ɔng banet nye nasa, izeen e yɔng banet bɛs bɛ nari nɛ ba bɛ ba ra ntomong fɛ in se kpaf, intomong fin yet ntek. Izeen e yɔng, ifɔɔn iyeng yet ifɔɔn itek-itek mussaman ifɔɔn ifi gang iyɛ. Iyet itek nek banet bɛs ba na ba ra nato, nato na fi nggɔn ba ra nato nafi nggɔn. Bayes ifɔɔn iyeng yɛ ifɔɔn ifɛ christmas. Ifɔɔne yeng terɛk banet iyɛ makiyi. Nnon fɛ na ren akyɛ yet ifɔɔn awo Ama ba ren ifɔɔn iyeng nek izeen eyeng ba ka ba shashang ares afas. Ba shan akpatak afas, ba ka ba shashang nkyɔrɔk nfas. Izeen eyeng ba ya nayak natel, ba ka ba shashang nayak natek. Nayak ɔng fɛba mang ya ngma wo ba nye nyɛk ba kyem ba nye. Izeene yɔng, izen ifɔɔn iyeng batsɛk inyon, ba bɛ tsɛk inyon inyon ba tsɛ, ba nye nayak ba natek kunom kufi gang iyɛ me. Kunom kufi nsɛk nfaa na toon. Kunom e yɔng kufi gang iyɛ, banet tɛrɛk iyɛ, ba ra nato, ba ra itop ra nkyɔrɔk dot, ba ras abom mussaman narɔ iya dakunom ntong. Ba ras nkyɔrɔk, bara nkyɔrɔk dot, ba ra ɛbom, ba ra nato, ba yas ngma. Ba ra nkyɔrɔk zizɛɛt-zizɛɛt-zizɛɛt fɛ banaet ba kɛk bese ni nkyɔrɔk zizɛɛf- fɛ ba nes e narɔ ntomong nɛ ba bese. Nizene ɔng kɛba fɛ ba da tusung itɛɔm, kɛ ba da shan ikyikale narɔ iya dakunom ntong ayi, ba wat-ba wat sɛ ide ziri nek anɛ? Banet mi ne, banet shining hywɛ wo narɔ iya dakunom ntonge. Banet shining har ba kyem ba sɛ karɔ isak kutak awo. Nizen e yɔng, karngan bi iyɛ kunang, nizene yɔng ba banet bi iyɛ nnang. Ba naas banet Nkyɔrɔk. Nizene ɔng kɛ ba te kyɛng na wusal, kɛ ba shin ikyɛng agup afaa kɛ anakat a zining ayi, ba da kyem ba sɛ na got anɔng nek banet se hywɛt, nek banet ni zeneɔng ba bi tsɔm, nek banet izene ɔng bami bɛs ba daga narɔ ntomong ba. Ifɔɔn iyeng ifi gang iyɛ iwat sas inaat akaakyi ifɔɔn nek isa na zɛng. Ifɔɔn ikak se ni kos ki ibɛ ari daga narɔ kutomong ayi, iza da kyem ida tɛnɛng, iza da kyem ida won ni ra ikyɛng ɔng fi iye ngɔn shim awo tit ifa ifɔɔn iyeng. Ifi zen iyeng ifi gang iyɛ yeng karɔ yet azɛng. Azɛng di sem izen iyeng itsaap kyem itseng ari, ikyem ite shɛɛt iren awo. Nizen iyeng kabung ne kyɛk, kabung kuma ka yet kayɔng fa ko wat ika kyɛk ka wat in tik daga ni rɔm ngɔn. Izen iyeng, ifɔɔn iyeng itɔrɔk a ko angan iyɛ. Iye fi wat ngma, ngma ifɔɔn, ɛyɛt ifɔɔn fi mi ren, fɔɔn ifi gang iyɛ ifɛ izen iyeng wat akaakyi fɔɔn ni ratek ni kusot in